بلاصه لنعيش فيها أكثر شهر فيه ل فيه السخانه هو جويليا و أكثر شهر فيه البرودا البرد لبرد ليقطع هذاك في جا في جانفي، مبعد كاين جوان فيه الرطوبه ياسر ياسر فيه لمديتي، و كاين <noise> و كاين و كاين أوت <hesitation> ما فيهش الميديتي ياسر ياسر.